Dipende da-o travaggio, into senso che dipende da-o mòddo che ti viægi; veuggio dî, un conto l'é anâ in gio à vedde da gente, interesante, comme peu fâ un artista in tournée, un atro l'é anâ à vende tubbi. Aloa preferiscio stâmene à casa.